א רולער ווערט באנוצט צו קענען מיט דעם מאכן א גלייכע ליין, א גלייכע שטריך, ווי אויך צו מעסטן אין די מעסטונגען וואס די רולער האט אין זיך, געווענדליך איז עס א פוס לאנג.